เคยจ่ายซุมบัตร ATM บัตรเดบิตจั่งซี้

ควรมีการซ่อยเหลือ อย่างเช่น เรื่องโอนเงินผิดแล้วธนาคารต้องตรวจสอบซ่อยเหลือให้มันได้ง่ายง่ายจั่งซี้

อันดับแรกค่อยสิสูน เพราะว่าซุมื้อนี้ข้อยกะกะแต่สแกน โอน บ่ค่อยกดเงินสด พอล่มเที่ยข้อยกะเฮ็ดหยังบ่ได้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

ควรพัฒนาหม้องแชตบอต ในแอปจั่งซี้ ให้มันฉลาดจักหน่อย ซุมื้อนี้กะคือถามหยังบ่กะอย่างเดียว

บ่มีบัตรเครดิต เพราะว่าเงินเดือนมันน้อย เฮาทันได้มีเงินเดือนหลาย เงินเดือนมันต้องเริ่มต้นที่หมื่นห้าขึ้นไป จั่งเฮ็ดได้

ซุมื้อนี้บ่ บ่ได้ใซ้บัตรเดบิตแล้ว ญ้อนกดเงินแล้วลืมหยิบ อั่น บัตรมาจากตู้ มันเลยกิน

ซุมื้อนี้บ่ได้ใซ้บัตรของธนาคารอิหยังเลย

เพราะว่ายามบ่มีเน็ต เฮาสิได้จกมันออกมาเฮาได้ง่ายง่าย

อยากแนะนำอยู่ ซุมื้อนี้พ่อกับแม่กะสิแบบว่า ป่วยออดออดแอดแอดอยู่ เพิ่นเฒ่าแล้วแหม กะเลยอยากให้เพิ่นเฮ็ด จะบ่ต้องจ่ายค่ารักษาแพง ยาม เอ่อ อันนั้นแหละ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

คึดว่ามันทันได้มีความจำเป็นอิหยัง เพราะว่าข้อยคึดไปแค่เรียน ทำงาน อยู่ห้องส่ำนี้ ที่ทำงานคึดอยู่ใกล้ใกล้

กะมีอยู่เดะ อย่างเช่น หูฟังกะซื้อมาแล้วมันฟังได้ข้างเดียว กะกะสามารถเอาไปเคลมอยู่ร้านได้ จั่งซี้

คึดว่ามันเป็นเรื่องไกลคึดแบบว่า โอ๊ะ

คึดว่ามันต่างกันหม้องที่ว่าธนาคารมันสะดวกแล้วมันคึดเฮ็ดได้ง่าย บ่ต้องท่าโดนคือตัวแทนจั่งซี้

มันลดความบ่สบายใจให้เฮาได้หลายเดะ ยามเฮาเกิดอุบัติเหตุจั่งซี้ เฮาบ่ต้องคิดยากนำ เฮาสิมีค่ารักษาบ่ เพราะว่าเฮามีเงินชดเชยอยู่กับประกัน

บ่ ข้อยตัดสินเองได้เลย ข้อยเลือกของข้อยได้ ข้อยบ่ต้องปรึกษาไผถ้าข้อยสิซื้อ

กะสิเป็นพวกเคลมยาก ท่าเงินชดเชยโดนเป็นปีเป็นสองปีจั่งซี้ หรือไม่ก็เงื่อนไขมันแบบว่าซับซ้อนโพด กว่าสิได้เงินเคลมเงินชดเชยหนิ

คึดว่ามันคึดสิปลอดภัยอยู่ตั่ว ถ้าคึดให้ข้อมูลกับแบบบริษัทที่มันคึดกฎหมายจั่งซี้แหม

คึดว่าควรมีนะ เพราะมันจะได้เข้าถึงได้ง่ายง่าย

บ่ดู๋นะ เพราะว่าบ่ค่อยมีปัญหา

เฮ็ดให้เฮาเข้าใจได้ง่ายจั่งซี้

ท่าโดนอยู่ ไปแต่เซ้า กว่าสิฮอดคิว ยามแลงเซ้าบ่แล้ว

บ่ เว้าหยังกะฟังกะเรื่องเบิดเดะ

คึดว่าบริการด้วยใจเดะ เพราะว่าเพิ่นคึดอบรมมาอย่างดี

หาเอง เพราะว่ามันง่าย

กะสิหาข้อมูลก่อนจั่งสิถามพนักงาน ถ้ามันบ่พ้อจั่งซี้แหม

แบบอายัดบัตร บล็อกบัญชีมิจฉาชีพที่เฮาโทรแจ้งไปแบบได้ทันทีเลยจั่งซี้ บ่ต้องท่า

ทางแอป ทางแชตบอตเนี่ย มันสะดวก

หม้องไปฮอดเคาน์เตอร์กะเฮ็ดได้ทันทีเลยแบบ แก้ปัญหาให้กะได้ทันทีเลย บ่ต้องท่าโดน

กะเข้าใจอยู่เดะ เพราะว่าผู้สาวเว้าม่วน

คนหลายแล้วกะมันกะ รันคิวกะ โอ้ย กะ

ยกเลิกบัตร ATM คิดว่านะ

คึดว่าไปธนาคารเลย เพราะว่ามันสามารถแก้ปัญหาให้คึดได้ไว บ่ต้องท่าโดน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

ถ้าโทรทางแอปได้กะสิรอ แต่ถ้าโทรทางเบอร์กะสิวางสายเลย ท่าโดนโพด เปลืองเงิน

กะสิสะดวกอยู่ตั่ว บ่ต้องเสียเงินค่าโทรศัพท์ บ่ต้องเสียค่ารถไป

ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ คิดว่านะ เพราะว่าซุมื้อนี้กะมันปึก เว้าบ่รู้เรื่อง

ควร เพราะว่าสิได้บริการได้ถืกใจ เหมาะสม

เว้าม่วนแล้วกะต้องเว้าให้เข้าใจได้ง่าย ⁠

กะหวังตั่ว ไผสิบ่หวัง โทรไป เพราะมันกะใจอยู่หนิ มันอยากให้มันแก้ปัญหาได้ไวไว

บ่ บ่ เพิ่นเว้าเข้าใจอยู่

กะสิสูนอยู่แหล้ว ผู้นี้ซื้อตำแหน่งมาบ่

ทางเข้าลิฟต์ ทางลาดของคนที่ใซ้รถเข็น

คึดว่าดีแหล้ว เพราะว่ามันสิได้เข้าใจลูกค้าได้หลากหลายวัยนำ

คึดว่าบ่ฟัง เพราะว่ามิจฉาชีพแน่แน่ ธนาคารหยังสิโทรมาหาจั่งซี้

กะระดับหนึ่ง เพราะว่าเพิ่นน่ากะถือไง

คึดว่ามันได้เงินง่ายแล้วก็บ่ต้องคึดเอกสารหลาย

มันกะสิเฮ็ดให้ทะเลาะกันง่าย จั่งซี้แบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกะสิแตกแยก

สิอัดเสียง เก็บแชต แคปภาพไว้ แล้วก็จั่งไปแจ้งตำรวจ

คึดว่ามันขัดกับหลักธรรมศาสนา ที่เพิ่นบอกว่าให้เฮ็ดแบบที่คึดไหวจั่งซี้

บ่ เพราะมันเป็นข้อเสียที่เฮ็ดให้ว่า เฮากู้ผ่าน เฮาเฮาสิกู้ไปเรื่อยเรื่อยจั่งซี้ ยืมไปเรื่อยเรื่อย บ่จบบ่สิ้นคือเก่า

บ่ทันได้คิดอยากลงทุน เพราะญ้อนว่าเฮาทันได้แบ่งเงินเฮาพออยู่

อยากได้กำไรหลาย

นำที่ดิน เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา เลี้ยงไฮ่เลี้ยงควาย

กะคิดว่ามีเดะ เพราะว่าถ้ากะลงทุนที่มันแบบว่าพอกับรายได้กะ

กะลองสิโทรหาพ่อแม่เบิ่ง แล้วกะจั่งใดกะสิเว้ากับแฟนนำว่ายืมได้บ่

คึดว่ามีวินัย เพราะว่าคึด พอคึดมีวินัยแม่นบ่ คึดคึดสิมีความมั่นคงในทางการเงินมากกว่า

มีอยู่ มีเงินค่ารถเก็บไว้ใซ้ ค่ากิน แยกไว้อยู่

กะกะว่ากะยังอายุน้อยอยู่ กะยังเด็กน้อย กะบ่ทันได้คิดฮอดเรื่องนั้น

กะมีงานมีการมั่นคง แล้วกะมีเงินกะพร้อม

ทันได้วางแผนเรื่องเงินดีปานใด เพราะว่าเพิ่นกะสิกู้เงินมากะ ซื้อปุ๋ย จ่ายค่ารถ จ่ายค่าที่ดินจั่งซี้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

มันกะเฮ็ดให้กะออมง่ายขึ้น แต่กะกะต้องมีวินัยหลายนำ

สำคัญกว่า เพราะว่าห่าลางเที่ยเฮามีเงินหลายแต่เฮาบ่เฮาจักเฮาแม่นบ่ มันเฮาสิเฮาคือเก่า

ของกินเลยอันดับแรก เป็นคนที่มักกินกระจุกกระจิก

ประมาณสองร้อยกว่านี่ล่ะ เพราะว่าเฮามักซื้อขนมมากินยามเล่นเกม เบิ่งหนัง

มาจากเฮ็ดงานพิเศษหลังเลิกเรียน แต่ว่าแต่ละเดือนมันกะบ่พอกะ เพราะว่ากะกะต้องจ่ายค่าห้อง ค่าหออีก ค่ารถ ค่าข้าว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

กะบ่ได้มีความสุขแล้วกะความทุกข์ เพราะว่ากะกะบ่ได้อยากเฮ็ดงานนี้ กะเฮ็ดเพราะเงิน อย่างเดียวเลย

อยากซื้อบ้าน เพราะว่ามันมีความเป็นส่วนโต แล้วก็มันมีพื้นที่หลายนำ

บ่มีข้อเสีย

ปรึกษาแฟน เพราะว่าส่วนมากเฮาเฮาสิอยู่กับแฟนเนาะ

มีเงินใซ้หลาย มีรายได้ที่มั่นคง

กะอาจสิเก็บเงินเดือนละพันสองพันจั่งซี้

เฮ็ดให้คนเปลี่ยนไปหลายเดะ บางเที่ยกะเฮ็ดให้คนสวยขึ้นจั่งซี้ กะอยากสวยกะกะต้องมีเงินในการดูแล ซื้อครีมจั่งซี้

คือเงินที่เฮาจ่ายให้รัฐ ให้รัฐแบบ สร้างความสะดวกสบายบริการให้กับเฮา

มันสามารถเฮ็ดให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ พัฒนาขึ้น

บ่ บ่เคย เพราะว่าเงินเดือนเฮายังน้อย เฮาเป็นนักเรียนนำ

ใซ้จ่ายเกี่ยวกับประเทศมั้ง

ประเทศพัฒนาขึ้นจักหน่อย

กะคิดว่ามันสิเป็นระบบดิจิทัลจั่งซี้แหม

คึดว่าบ่ควรให้ผู้เฒ่ามาเสียภาษีเดะ เพราะว่าเพิ่นบ่มีรายได้ เพิ่นสิหาจากไสมาเสีย

คึดว่าภาษีเงินได้ เพราะว่าส่วนมากมันคึดสิเก็บกับคนที่มีรายได้หลาย

ดี เพราะว่าสวัสดิการประชาชนสิได้เพิ่มขึ้น แถมกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อม

สำคัญเพราะว่ามันสิให้เฮ็ดให้ประชาชนมั่นใจว่าเงินที่เสียไปได้ใซ้เพื่อประโยชน์จริงจริง

คึดว่ามันเป็นหน้าที่นะ ถ้าคึดได้จ่ายภาษี